Wunguma docka fu nnii-fu saama ghonsati nniima kan ntoo, mburu mmiigna ndi si ringi nhifan fo. Ngninsima, fune docka jické-i-i-i gnojane-i-ibanghane i surma di i burtuma, yune a fu taalitine fu sangema. Funa ringi sange dockma dooké siyomma déck. A kane di wungu.